Care nyimpan dageng tu man biasonye di doson tu apelagi dageng sapi tu, dageng tu di basoh reseh- reseh dem di basoh di kereng, di teres ayo nyo dulu, la teres ayo nye di masok bumbu ape garam kan, la masok garam gek tunggu te segil cak lime belas menit, lime belas menit gek, men- di masok kulkas kalu dak tu frezer biar dageng tu tahan lame karne kalu dak di masok frezer ato kulkas dageng tu cepat bosok man di masok kulkas dengan frezer tu betahan lame, pacak- pacak due tige minggu tahan, ade juge empai di doson tu uwang ngambek dageng tu pake bolo karne empai tu kan lom katek ye kulkas, frezer beda ngan amen gini empai tu pete tue- tue di doson tu ye men nak ngambek dageng, ade dageng use kalu wang betemu use beburu di utan tu kan, sapi men ade sapi tu nah di masok wong bolo he tu, di bersi wong dulu di garam bagi bombo dikit nah masok bolo baru di totop di penap.